Si fussi l’ùrtima pirsuna ncapu la terra, liberassi a tutti l’armali ca sunnu tinuti dintra li gaggi o attaccati cu na catina. Jittassi 'n terra tutti li ricinti ca ci sunnu pi permèttiri a l’armali di putiri caminari ni la terra senza l’ostàculi ca l'èssiri umanu ci misi. Pi finiri, astutassi tutti li machinari ca cuntàminanu l’ambienti.